A rôfomba Gresy ndraiky zen̈y. Fadian-drô feky man̈atsangana tan̈ana ndraiky rantsan-tan̈ana àby in̈y. De avô an̈ao tsy mahazo kô fa mitondra raha zen̈y. Mitondra fiara zen̈y an̈ao, am-lalan̈a, mila man̈araka kody ny roty fo. Mila hajainao feky ren̈y mba ialanao amin'ny loza ndraiky raha jiàby.